ما فيهاش تغذيل بين فيلم جيد وكتاب جيد الحقيقة حسب حالتي نفسية يعني ساعات نكون تعبى لدرجة اني متى بيا يكون فيلم نتفرج عليه باش يعاوني على الاسترخاء ساعات نكون عندي الطاقة والرغبة اني نقرأ كتاب خير واني نصرح في الكتاب هذاك واني نتعلم ونشوف حاجات جديدة في كتاب خير من فيلم يعني حسب حالتي نفسية والتوقيت اللي عندي.